Los galfinis son mu enteligentíssimus i tienin un sentíu del juegu encreíbli, les peta abondu de saltal i hazel revirivueltas. La pena es que no seamus escapás de comunical-mus porque ai genti paí qu'izi que tienin l'albeliá i la enteligencia mesma qu'una pressona. I hormi me recuerdu d'angunas pressonas quiciás que los galfinis sean más enteligentis assinque ai que cudiá-lus i no pescá-lus.